आमका जाई तितकेच गेवन रानपाक जाई। घरान बेश्ते खावपाचे हाडुन तेंवप ना कित्याक ते पाइद्यार जाऊं शेकता। उरिले गेवन आमी रस्त्या वायल्या जानवरांग जाशे कुतरे, माजरांग दिवपी।